Për duvré 'na barca sicürament duvrìu gia ëmparé a duvré 'na barca, pöi farìu <hesitation> catarìu tüta la roba da mangé, la roba pi pi cita, ma ch'al abia tanta <hesitation> tanta energìa, pöi pierìu tüta l'eva për calculant vaire a ën serv e a la fin büterìu co ëndrinta tüti i vestiti, pa vaire, tantu i sun mach mi